Jaa ntlayo chir este, nantanayo jii ntucha, ntayo chuoyo ntau nama nu ntayo te nakayo, kipen vaiyo ntlayo imp ntayo, sikp ntayo, este saiyoyo kiiyo jao sikp jii ntala lulio kinyo sikp ntala lulis jenora yua te kuu jao chuonyo ntucha, chuoyo te kinta ntucha kiyii chir a veces kuchara jii jii deeyo xir siin naon ni te kucharani xir jii ntakachoi nantayo ntakayo jii ntucha.